Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki ferndam Nok. ferndam je mabbiti gite ummatoore lesdi mai wati be feri masin. be latti nder arande ha ferndam duniyaaru.